Inyiene maisha ghakwa, mndu ngewe achinjie womo hamnyweivona, ivona kuhia hathire kindo kairi- nairima ikivona Kighire. Injisembeta mothiya, induwia ngewe ahira kindonge kyo. Mndu ungi akakivona anilathima akiige. Kukyava mndu wakueirwa du kumuaeriwa iwa hagire ushawishi wakwa hai. Uvone mndu akeashighadu mambo ake nikaika vakilotho barebarenyi ishangilia vandu findo firangirie, firangirie kindo kye- kye muhola mndu kanaironga mndu. Uo ukae umbone kunu wawakuwafoa mndu aerima inji- inji uvomoa kananjitike handu anjiri huomwenifikie handu hivona kuihu hiu hikingi kwakagira <noise> lathima nikiighe. Ni mndu uya ahira kindo kitasha vandu, kivutira vandu, kiirima iru- irunga vandu botilo ukyava haira. Hira ghiree, hiraighire kighire kija kwavo ena- ena maisha na- na familia kavo.